زورت البحر و اتبسط جدا فيه ، قضيت وقت حلو اوي اوي مع العائله <hesitation> و صحابي و معارفنا و كدا و كان وقت لذيذ. لان البحر عمتا القاعده قدامه بتغير النفسيه و بتخليني احسن وكمان بنشتقله من السنه للسنه فهو كزياره أنا بتبسط بيها جدا جدا